لا أعلم حقيقة إذا كان هاذ الأمر مفيد أم لا، فلا أظن إن دراسة الأدب من الأمور المفيدة، أظن أنها مادة عديمة الفائدة فأنا كنت لا أحبها كثيرا هي مادة تعتمد على الحفظ بشكل كبير أكثر من الفهم.